ngone fo panyake bolo gogola dafolo gola, kehe. sore ena ge toma tidore re ngare hoda laha ge ena masou ge tino bolito si ngone na ngofa tam mafola madoya bolo iyo se nongoru ma ngofa, ngofa si yadi yado ino waje ona sore. kehe, bada gogola ngone tino ona tino ona dulu sado gia sado tora yohu tino rain koko ine kari ngone toa ona ororrano, rorano maronga ge rorano yukan rorano ngena madoya bara makusu kambu so gure gosora kambu gamode kambu so gure guraci kambu sogure rica jawa kambu so dabe iya rasi ena yuka longa ino goga lenge tema gelas bolo mok bolo kari sipake yuru yuru rai ge mafaro rea si matoro kambo si hariyoma rasa bada se kowae kambu ge tagi hariyoma otu bolo matangogate ge maya.